Azafady da ny voa ankazonao ty, da tena azafady rô Ragnandria, da anigny akognaia anao ty sa, hosoloa gn'ankazo sa ho sasagny selasela eky, azafady fa tena lasa nisy tache ankazonao sara be ty ro abako ah.